पंडुभी असी रहे की तेरेम काई गिटी वाल टेंक रहे। तेरेम काई गिटी भरेती काई चे नेची उची होवे। नेची गिटी के कारण नेची उची होवे। तेरेम पानी भर देती चे। काई तेर कारण दूप जाई ने आपनों तेरेम कद पानी ने हवा ने रहे तेरेम गिटी ने रहे। तेरेम ते चे काई गिटी कारण काई उपर नीचे ने होवे तेरेम पानी भर देती। <hesitation> चे काई पानीन वदुवजन रहे तेर कारण चे डूप जाए। ने चे काई <hesitation> आपनों तेरेम कद पानी ने निकाल देती। चे काई चे उपर तेर ने लाग जाए